Hewan yang paling cepat tu kancil. Kancil tu keliatannye pintar deh. Lompat-lompat kemari, lari kemari, pintar banget. Lagi juga kancil nyolong. Suka nyolong timun tuh deh. Kalau udah nyolong dia lari kencang banget deh. Ke mana tahu deh. Lompat lompat sini. Nah, kalau kura-kura, binatang kura-kura, kite pernah nemu kura-kura masih kecil tuh. kite piara tuh. Nah, kite namain cupu. Tu ngerti banget nih kite. Kura-kura. Kemana aja kite nih. Kite aja ngomong kayak orang aja gtu. Ngerti banget. Mata kite yang dihati mulu. Nah, lama-lama kite rawat. Udah gede. Sebulan, dua bulan kite rawat. Pas tuh udah tau setahun, dua tahun. Eh, lama-lama udah gede banget tuh. Eh, kura-kura kite hilang. Dia colong ame orang, nggak tauan deh kemana.